Mijier mi pi tiets ika piriem gun manda gue piriem makie mi famil apayam bi po ñimal manguie pañi pan gue mandu mijier ana nok at mod mijier anaj mi kual apisaj mi kual pi pa ika ikor a pamban i- ilikien püet ilushuen püet pá gumando iko pa- pakuelt guilie majier iem parma pey ijan ñipelan mallam ikot ñuponsort porque ñupajier iem par gumi mush gushna mel jan mapey maran molestiñey y papey kor masim mikilles ñiw gumi pikijpar ñiw pakult antiliem ma- majier iem porque ñiw ingue apakult pue ma apakult ikos esta tahoshor apipiyajs y oshor olikiajts anot tiel call y timush a- ajients, ajients, ajients, ajients porque timakult ano famil como aller apapey timush ajients iliem timosh makult por como ier guma gumajer kuma pey famil para ikor ikor apapillats apapillats a veces lamikille per ikor api- apipillajs masey majien per ikor añu pakult ikos esta pipillajts papien vicin showalley nipuet uu timosh ajients pero apakult ikos pipillajts kej pesh shield kidipeats mod pos alech chipey at pue ñimal majal ikots porque ajguey mi ñimal ikots ajguey pajier ikor tiliem meawan tiempo.